P'aviri cura di na tagghiazza nni la carni è necessariu sapiri disinfittari la tagghiazza e livari li lurdìi ca ci pòttiru tràsiri. Na vota disinfittata, s’havi a chiùjiri la firita cu na picata pi fari in modu ca nun si grapi chiù. Na vota chiusa la firita, si po livari la picata pi fari siccari la peddi e fari in modu ca si cura chiù lestu.